Bueno jinhä äjtyät ntäjkojmä nä'ijtutät refrigerador, je refrigedor yospa ja'kutyänh wä'nu algun wi'k'ku, este algun este algun fruta ja'ku jenä conservatzäjku ja'ku jana kätäjku, hay vece winta'nhojmä putzpä'pa y al cambio jenä refrigerartormä jenä kyonservatzäkpa jetä fruta, jitkyotatät mespa je refrigerador, pues mucho mespatät tambien pa ja'ku nconservatzäjku algun jugo, alguna fruta, algun refresco, todo pues y ku'tku tambien lo conservatzäkpa refrigera'ojmä jenä anhne'kpa.